Mety misy maromaro ny lokon'ny maso. Eo amin'ny efatra eo misy ny manga, ny volon-tsôkôla, ny mainty ary ny maintso.